ډوډې ګرموونکي یا(توسر) یو ساده برقي اله ده چی خپل ساکټ لري هغه ساکت دبرق سره وصل کیږي ترهغه وروسته ډوډې دننه کیږي ترهغه وروسته بیا وخت ټاکل کیږي وخت چي دی وټاکي هرڅو ثاني چی دي انتخاب کړی ترهغه وروسته دی د سټارټ بټن وهي چی شروع سي دشروع څخه وروسته دي چي ډوډي ګرمه کیږی استفاده تری وکړی.